Okei impa ong ruu ngongkong, ong ruu ong o'ko ong tri in wan, tri in wan ho manni wanpla cup kori o'konowah, wanpla cup kori kotah. Ho tri in wan ho hiya tu'ki o'konowah tuhah, impa poti ponna ngi aii ong o'ko roki noi ho manni roki tri in wan roki peke wanpla peket wanpla cup tiworing o'ko nongkong, tiwoning ngongkong. Impa tiki ongyori nawa' ong tri in wan sot woroku, sot woroku ongi sugar, ong sugar uruki, sugar siriro tikite impa ong tri in wan no`ra siriro impa tikite ong ruu tokotokohah sireihetong, ho tri in wan. Impa ongyori o`ko ongyori coffee, coffee kori ho manni sugar needing ngoro turong. Coffee manni sugarnno o'konoihetong ngoihetong, sugar siriro <hesitation> tikite ho coffee, coffee sireihetong toku nahah, ong coffee impa ponna ngi manni ho kunsa ngawakong Impa ho coffee ko manni roki kota sirihetong, roki ho kotah ngawarei koring. Aii ningii ho roki tiwoning ngongong, impah ong koh kitori noi ho manni roki ho kunsa meng newahe hawuruherong, coffee ho manni kunsa newahe hawuruherong. Impa noi ong milk, milk ko, milk ong o'konno milonno o'konowah. Nii ho o'ko noi ngomo, ong ruu neupe hamuro ong o'ko sugar, roki ong sugar impa milo impa milk. Roki tiko hiya tripla o'ko nopenana cup, cup noroh ho. Impa toku nah ho ong, toku nah coffee ko <hesitation> aii uwa milo ko toku ponna meng o'konopenana, hoko roki ho kotah, kotah roki honno sugar impa honno o'ko milk. Tiwoning o'ko nongno neupenong, hoho aii roki kota nowo sirarei koring, aii roki tiwoning kotah nowo sirungong, toku nah owa yii ngowotopenong meng.